Ngasula xrange xru sichuian cuando s'e si'e xraruntha runee th'i chuba pero cuando yu yathju la ntha tenga thuxin thi thathenda sath'o ndue xuema <noise> xra porque guya ko yato <noise> kasola nexin nchi tsuthua ngaso jan chunda susu xre suela thajun ni bentha nthathenda tha tsua surijin suya thanda surijisuya la xrange xru rijin thuya <noise> la jaela ne nexinyin xi xange xo nchra gixin ithi surijia pero jina turijia la thanda ntha thaxi xijin gacha.